شیدې بېلابېل ډولونه لري لکه د غوا، وزې، اوښ، سویا، بادام، اوټ او ناريل شیدې. د غوا شیدې ډېرې عامې دي او پوره پروټین، کلسیم او ویټامین لري. نباتي شیدې لکه سویا یا بادام د لبنیاتو ښه بدیل دي، خو ځینې یې لږ پروټین لري. د وزې او اوښ شیدې نرمې او آسانه هضمېدونکي دي. هر ډول شیدې له اړتیا او خوښې سره کارول کېږي.